Fomba fitroa aspiratera loto ndraiky. Da misy karaza vantilatera zay añaty ao da iñy no misintoña lay vovoky amy toera andalovañy.